हाव जोर नव नंबेर चित्रा जल्यार माका ह्या दिसा खूप महत्वाचें किद्याक मुंणचें ह्या। नंबराक माझ्या भवयनीचो जन्मं येळो दिस ह्याच दिसा तेंने पृथ्विचेर जन्म घेतलोलो आनी सांगपाचे मुंणचें नव तारीकें आमचो आखो घर कुशें भरता।